دا هغه توانايي ده چې موږ پرې خپل فیصلې وکړو، پرته له دې چې څوک بل پرې زور راوړي. آزاده اراده موږ ته واک راکوي چې د خپل ژوند لاره خپله وټاکو. خو دا هم په ذهن کې وي چې د آزادې ارادې سره مسئولیت هم مل دی. په ټوله کې، آزاده اراده د خپلواکۍ او خپل فیصلو د درناوي سمبول دی.